Icelandair Group hefur slitið viðræðum við WOW

um hugsanleg kaup á félaginu forstjóri Icelandair segir að áhættan hafi verið of mikil ráðherrar funduðu um stöðuna rétt fyrir fréttir

þyrfti öflugri skipaflota til að geta brugðist við slysi á borð það þegar Viking Sky var hætt komið við Noreg í gær skipið kom til hafnar í það er mikilvægt að vera frjáls og þurfa ekki að fara í rúmið klukkan hálf tíu á kvöldin þetta segir fyrsti Akureyringurinn sem fær notendastýrða persónulega aðstoð eftir að hún var lögfest

teljast hamingjusamasta þjóð í heimi

Group hefur ákveðið að ekki muni verða af hugsanlegri aðkomu félagsins að rekstri flugfélagsins WOW

og hefur viðræðum félaganna

Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair segir að fjárhagsstaða

hafi verið með þeim hætti að það væri ekki áhættunnar virði fyrir Icelandair að fjárfesta í félaginu hvers vegna

með þeim hætti að það væri ekki áhættunnar virði fyrir

við gætum búið til virði fyrir okkar félag og þess vegna ákváðum við

ráðherrarnir voru að fund

fundarhöldum lauk á sjöunda tímanum

að taka stöðuna ætlið þið að grípa inní ég get ekkert sagt um stöðuna

var stofnað árið tvö þúsund og ellefu og flugu hundrað þúsund farþegar með félaginu árið tvö þúsund og tólf síðan þá hefur félagið vaxið hratt og árið tvö þúsund og átján flugu þrjú komma fimm milljónir farþega með

flugfélaginu þrátt fyrir það komu rekstrarvandræði WOW

í ljós snemma í fyrra flugfélagið fór í skuldabréfaútboð í september fyrir að lágmarki fimmtíu milljónir evra en hámarki hundrað milljónir augljóslega erum við að fara í útboðið af því að við teljum

okkur þurfa að styrkja lausafjárstöðuna

sem við klárum það sem við ætlum okkur að gera þá hefur félagið aldrei staðið betur hvað gerist ef skuldabréfaútboð gengur ekki upp hvað hvað gerið þið þá að sjálfsögðu er ég með plan b og c og jafnvel d en það gekk eftir lágmarki var náð og WOW air tryggði sér sextíu milljóna evra fjármögnun jafnvirði sjö komma sjö milljarða íslenskra króna þrátt fyrir það kom tilkynning frá Icelandair í nóvember þar sem kom fram að stjórn Icelandair Group hefði samið um kaup á öllu

frá kaupunum ólíklegt þætti að allir fyrirvarar í kaupsamningi yrðu uppfylltir strax sama dag tuttugasta og níunda nóvember var tilkynnt að fjárfestingafélagið partners myndi hefja viðræður um fjárfestingu í WOW í lok febrúar

birtust fréttir af því að unnið væri að því að leggja lokahönd á viðskiptin

Indigo myndi eignast fjörutíu og níu prósent hlut í WOW

WOW gerði breytingar á rekstri flugfélagsins sagði upp starfsfólki og losaði sig við flugvéla r úr flugvélaflota fyrirtækisins til að mæta kröfum

þú að þetta séu endalok WOW

vona ekki ég á eftir að sjá hvort ríkið geti komið inn í þetta

menn eru að kaupa fyrirtæki

hvað gerist næst ja það

menn verða að muna það að erlend félög

kom síðdegis að bryggju í bænum Molde í Noregi tæpum sólarhring eftir að það varð vélarvana í stórsjó og rak í átt að landi næstum fimm hundruð manns voru fluttir af skipinu með þyrlum í gær og nótt þar af tuttugu og fimm beint á sjúkrahús það var mikill viðbúnaður þegar Viking lagði að bryggju í

síðdegis almenningur var beðinn að halda sig fjarri höfninni og miðbænum til að koma í veg fyrir öngþveiti og þau tæplega níu hundruð manns sem enn voru um borð voru sennilega

fegin að hafa aftur fast land undir fótum eftir það sem á gekk í gær og

skipið rak að landi í vonskuveðri og var samkvæmt norskum fjölmiðlum aðeins um hundrað metra

frá því að stranda í gær var byrjað að flytja fólk af skipinu

næstum fimm hundruð af þeim tæplega fjórtán hundruð sem um borð voru í dag tókst að koma vélum skipsins í gang togbátar fylgdu

og rannsókn er nú hafin á því hvað gerðist annað varðskip álíka öflugt og varðskipið Þór þyrfti að koma til sögunnar svo Íslendingar væru undir annað eins búnir og þær björgunaraðgerðir sem ráðast þurfti í undan ströndum Noregs

sínar áætlanir í kjölfar atviksins

segir verkefnastjóri hjá gæslunni Viking sé áminning um mikilvægi þess að eiga góðan skipaflota

enda þótt þyrluflugmenn hafi haft sig alla

í Noregi er ljóst að Íslendingar eru ekki í stakk búnir fyrir slíka aðgerð kæmi til þess að álíka stórt skip yrði vélarvana undan ströndum

Íslands hefur aðeins tvær þyrlur til taks hverju sinni en fimm þyrlur voru á sveimi hverju sinni í kring um Viking Sky við

almennt ekki ráð fyrir því að rýming á svona stóru skipi sé

enda er það búið að taka sólarhring að ná fimm hundruð manns frá borði einum þriðja af fjöldanum um borð áætlanir Landhelgisgæslunnar geri ráð fyrir að draga skemmtiferðaskip í öruggt skjól en til þess þarf öflugt varðskip mikil búbót þótti þegar Þór var tekinn í notkun árið tvö þúsund og ellefu en viðbragðstíminn getur verið langur þegar eitt slíkt skip er á sjó

aðstoðað í svona tilfellum sem við höfum ekki þannig að það er mikilvægt að við höfum öflug dráttarskip sem geta brugðist við í svona tilfellum þú nefnir Þór við erum með eitt skip það er samtal í gangi við stjórnvöld um að

okkar og fá fleiri slík skip vonandi sjáum við fram á betri tíma í því

skip hinum megin á landinu þá getur ferðatíminn verið yfir sólarhringur þannig að það er mikilvægt að við eflum þennan skipaflota okkar skemmtiferðaskip á borð við eru ekki óþekkt hér á landi

þvert á móti hefur farþegaskipum sem hingað koma fjölgað talsvert undanfarin ár til að mynda eru áætlaðar komur til Faxaflóahafna hundrað níutíu og níu í ár samanborið við um sjötíu komur slíkra skipa árið tvö þúsund og tíu erum við hreinlega í stakk búin fyrir þessa fjölgun skemmtiferðaskipa eins og hefur komið fram er engin þjóð

í sjálfu sér í stakk búin til að eiga við svona stór verkefni en við höfum verið að styrkja okkar áætlanir og styrkja okkar innviði

við höfum verið að fókusera á samstarf við nágrannaríkin

ágætlega búin í þetta miðað við allt en það er hægt að gera betur og við þurfum að læra af svona tilfellum eins og í Noregi og sjá hvað hvað olli því að þetta fór svona vel hjá þeim og reyna að innleiða sömu áætlanir hjá okkur loðnubresturinn hefur áhrif við sjávarsíðuna og fyrirtæki í uppsjávarvinnslu verða af milljörðum við það að tapa heilli loðnuvertíð og þó að menn séu ýmsu vanir í þessum sveiflukennda iðnaði

er ónýt vertíð þungt högg og viðbúið að það einkenni rekstur fyrirtækjanna næstu mánuði

landsins eru í Fjarðabyggð og þar var tekið á móti nærri helmingi alls loðnuafla síðasta árs fyrir þessi fyrirtæki er mjög erfitt að missa heila loðnuvertíð út út rekstrinum þetta er mikið högg og það er búið að vera mjög rólegt hjá okkur síðan um áramót og margir að bíða eftir loðnu en svona miðað við vertíðina í fyrra þá má segja að við séum að tapa þremur og hálfum milljarði eitthvað slíkt út úr veltu á meðan Síldarvinnslan í Neskaupstað og loðnuvinnslan á Fáskrúðsfirði eru í blandaðri starfsemi uppsjávarfiski og bolfiski

á Eskifirði alla sína afkomu á uppsjávarfiski já þetta er mikið högg fyrir okkur þetta er líklega svona tvö komma tvo milljarða

tekjutap fyrir okkur árið tvö þúsund og sextán var nýtt og það var fjárfesting upp á um fimm milljarða króna loðnubresturinn hefur valdið því að húsið hefur

ekkert verið notað síðan í nóvember það er erfitt að láta svona fjárfestingu standa ónotaða já

það tekur í en við komumst nú samt af eina loðnuvertíð já starfsemi í uppsjávarveiðum og vinnslu er mjög sveiflukennd og í þessum rekstri þurfa menn stöðugt að vera á varðbergi og laga sig að ólíkum og oft

öfgafullum aðstæðum en það er auðvitað óvænt þegar skrúfast svona algerlega fyrir tekjustreymið þá er það auðvitað mjög þungt þannig að

það sé ekkert bara út af loðnu ég held að fyrirtæki hljóti að vera að taka til og fara ofan í sín módel og aðlaga prófessor í hagfræði segir að breyta þurfi regluverki sem

farið er eftir við gerð fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar nú sé byggt á reglu sem auki sveifluna og taka þurfi í taumana áður en stórslys verði alþingismenn ræða á þriðjudag og miðvikudag fjármálaáætlun

sem kynnt var í gær fyrrverandi fjármálaráðherra sagðist í hádegisfréttum hafa áhyggjur af því að ekkert væri tekið

á ófyrirséðum áföllum í áætluninni til að mynda í flugrekstri og að skera eigi niður ef illa fari það þýði að þeir sem þurfi á þjónustu ríkisins að halda þurfi að bera niðursveifluna í fjármálaáætluninni minnkar hagvöxtur um eitt komma eitt prósent frá því sem spáð var fyrir ári það er nú reyndar keyrt áfram með þá bjartsýni að hagvöxtur muni aukast um núll komma tvö prósent umfram það sem

tuttugu ég veit nú ekki alveg á hverju sú bjartsýni byggir en við hagfræðingarnir sumir að minnsta kosti höfum haft áhyggjur af því regluverki sem er unnið eftir það er að

svonefnda í lögum um opinber fjármál auki frekar sveiflur í hagkerfinu en minnki þær þegar tekjur ríkissjóðs minnki vegna minni umsvifa í hagkerfinu þá

sé brugðist við með því að minnka útgjöld hins opinbera og svo öfugt í þenslu þá aukist tekjur ríkissjóðs sem fari að eyða og auki þannig á þensluna þetta skapar vandamál vegna þess

svo þarf þá Seðlabankinn sem starfar samkvæmt verðbólgumarkmiði að bregðast við með því að hækka vexti óþægilega mikið og taka kannski óþægilega miklar vaxtalækkanir á öðrum tímum nú reyni á regluverkið og

að endurnýja og leiðrétta fyrir sveiflum því markmið með fjármálastefnu hins opinbera sé að draga úr sveiflum en ekki að auka þær og hér er búið að koma upp reglu sem að getur aukið sveifluna og það þarf að að taka í taumana áður en það verða einhver stórslys þess vegna Þórólfur segir að reyndar sé í fjármálaáætluninni rætt um að koma á fót þjóðarsjóði til að vinna

gegn sveiflunum það er kannski dæmi um ég ætla ekki að kenna ríkisstjórninni um það menn geta kannski sagt um íslensku eyðsluklóna eða hvað það er að menn fara fyrst að huga að tryggingum þegar að tjónið hefur orðið að þegar við komum að því að við þyrftum kannski að

fyrsti Akureyringurinn sem fær notendastýrða persónulega aðstoð eftir að hún var lögfest bindur miklar vonir við þetta nýja þjónustuform meginþorri n p a samninga er á höfuðborgarsvæðinu en stefnt er að því að fjölg a samningum á næstu árum Sigrún María Óskarsdóttir tuttugu og fjögurra ára

skrifaði nýlega undir samning við Akureyrarbæ um notendastýrða persónulega aðstoð n p a sem

á að stuðla að sjálfstæðu lífi fólks með langvarandi stuðningsþarfir það er ýmislegt sem ég á erfitt með að gera sjálf og ein eins og til dæmis að hátta mig og fara í búð nú ræður hún sjálf aðstoðarfólk og ákveður hvaða aðstoð er veitt hvar og hvenær Akureyrarbær hefur veitt Sigrúnu heimaþjónustu og þarf hún að laga sig að vöktum

starfsfólks eins og til dæmis þarf ég að fara upp í rúm á hverju kvöldi klukkan hálf tíu

þeirra vakt bara búin já það er frekar leiðinlegt sko á ákveðnum tíma svo ég sé ekki að trufla þeirra plan fyrstu samningarnir voru gerðir í tilraunaskyni fyrir nokkrum árum en þjónustan var lögfest í fyrra og útfærð með reglugerð í lok árs í dag eru

sjötíu og sjö n p a samningar í gildi á landinu en aðeins fjórðungur þeirra er utan höfuðborgarsvæðisins enginn samningur er í gildi í mörgum sveitarfélögum á landsbyggðinni til dæmis um allt Norðurland eystra að Eyjafirði frátöldum og á Austurlandi eins og það leggur sig stefnt er að því að fjölga samningum í skrefum

þeir verði um hundrað og sjötíu árið tvö þúsund tuttugu og tvö og lífið hefur orðið miklu betra eftir að þau fengu n p a næstu skref hjá Sigrúnu er að auglýsa eftir starfsfólki og skipuleggja þjónustuna hún bindur miklar vonir við þetta nýja þjónustuform bara að ég verði frjálsari í rauninni að geta ráðið mér sjálf

fimmtíu og sex lönd hamingjan er hér í Helsinki Finnar eru

allra annað árið í röð og það eru kannski margir sem spyrja sig að því hvers vegna Finnar eru kannski ekki þeir allra hressustu hér er hálf kalt hvers vegna öll þessi hamingja

allir sem við töluðum við niðri í bæ sögðu að lykillinn að hamingjunni við skulum sjá til hvort það er eitthvað til í þessu að veðri að veðri vaxandi suðaustanátt með snjókomu upp úr miðnætti suðvestan til en síðan rigningu á láglendi í fyrramálið strekkingur eða

rigning sunnan og vestanlands á morgun en úrkomulítið norðaustan til frost núll til fimm stig í nótt en hlýnandi á morgun hiti fimm til níu stig síðdegis Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir

í liði Frakklands heim í undankeppni karla í fótbolta annað kvöld við heyrum meðal annars í okkar mönnum í íþróttafréttum hér á eftir

íslenska landsliðið æfði á

í París nú síðdegis Jóhann Berg Guðmundsson verður fjarri góðu gamni á morgun vegna meiðsla bikarmeistarar voru í blaki í dag og við sjáum líka svipmyndir úr

í tennis svo eitthvað sé nefnt í íþróttum hér á eftir

um hugsanleg kaup á félaginu forstjóri Icelandair segir að áhættan hafi verið of mikil ráðherrar funduðu um stöðuna rétt fyrir fréttir

skipaflota til að geta brugðist við slysi á borð

það þegar Viking Sky var hætt komið við Noreg í gær skipið kom til hafnar í bænum Molde í dag tjón fyrirtækja í uppsjávarvinnslu út af loðnubresti hleypur á milljörðum höggið er sérstaklega þungt í Fjarðabyggð en þar var tekið á móti nærri helmingi alls loðnuafla síðasta árs